Karazane legioma sy matetika fahita raha sy raha sy volagny visy evao agnatigne tao, magnana akone sôflera, laisoa koa matetitetika sy de, sy de fahita matetika loatra vao izy io fa misy fotoanany, da gne brôkôly, gne poivron, kôkômbra agnatiny aby.